ازاي تغسل سنانك بشكل صحيح، بص هتجيب الفرشة طبعا تبقي نضيفه جديده يعني لسه الفرشه جديده وفيه انواع فرش بقي يعني مثلا فيه فرشه الأسلاك بتاعتها ناشفه وفيه فرش الأسلاك بتاعتها طريه كدا وحنينه علي الأسنان او علي اللثه فهتعمل ايه، تجيب الفرشه اللي تناسبك وانا بفضل تكون فرشه ناعمه يعني مش ناشفه اوي ومفروض ان انت بتحط عليها المعجون عادي وبتنضف سنانك من فوق لتحت وتنزل وهكذا من فوق لتحت لحد ما تخلص اسنانك كلها ودي كانت طبعا انسب طريقه لتنضيف الاسنان